Akôtrandreo koleran̈y fan̈eva voavolan̈a àby irô, maro karazan̈a fan̈eva hita eto. Ia, fôtiny irô mahay mandeha man̈ano koifiora àby ren̈y mipaindra fan̈evandreo de tsy voafetra zen̈y oe firy karazan̈y fan̈eva hita fa misy àby irô gry na misy àby rôzirôzy ataondreo rôzy misy verity àby in̈y de tsy voafetra zen̈y isan̈y lokon̈y fan̈eva.